Wodi koyi yite lantarki ha sare amin guda shappanɗe joi e tati bo hesikenya mi sanji ɗiɗi, kenya maa mi sanji guda go'o, hande fajiraɗoma wodi je fetti mi sanji